Oficial kua atu, pe tu peape imonda oi va eh reo tatei ko rembori reta joko tu maia oñomi mbae guinoi peape, ndepuere ra nde reo remae je reta eh jokua auto oñomi reta, joko takarara guira reta jokogui vi ekua eh emae je porque pea paraete jaema guiraja sugui